Inlau ke na walka wada mandi Sati na ken kuwa kaka abinciye ai bakomai. To a kata kutine ance mem mandi mu kan gane ko. A akata amman umabad ndage da fetin ka a siriye ma waka memman di maya ka amfani kakayi in dage gada ka don ye to dai akai ka alheri amma men mandi na yina ka da muting a rinmi bai fa lauke shindig kai ka mucha we anka kwra ku. Ko lawa koda wai amɓi kara wa tumu a-ata amun umbad men mandi na yina amma katin gaka saim kawai akwaro, to meyita ka alheri bai, amana ka yawa ce ka yan gwadan kau abo pati ya ka waka alheri. Amma dika da sai ka tingi me ka-arini ku kuma ben. Amɓita ka wun albarkabai, amma dai ka wale katika bo fati ka galko an ka karife mubad ko karfe ambad ka wadi kariya kawu mame wadi.